Sase sapi kuman wo semembe cera tetap kenala nera u sipas tuang nera nudu a se koko yo susu tendo pakane nera pawean nera kan pawea nera dukut pawea nera dedina desa suti nendo dio nera paele leka nera maweng kekanen tetap ange tu keala nera sa mo ko waangenge sadai si wo ko rumende udit ange ko sunge nera luba ke nera teinto sase se sapi kapa se membe sama nenau setuang nera teintu kapa.